<hesitation> nu tɨchí, nu tɨchí ku in yunú ja ja'a nteé ja nani tɨchí, tɨchí yuan keo in ntucha'a keo, chɨ'o chi staá, suni ku keéyo jin jin nu taka nteyu ja ka yeéna jina'ana yuan ku tɨchí asu, tɨchí ma ñuúyo ya'a ku tɨchí va'a ja ku ya'u, tɨchí ñuú jika tu asu te tɨchí mana ya'a chi ku asu te ujum tu tu kɨín kueé yoó jina'ayo chi suni chinteé xaán tɨchí yuan na jina'ana chi tu ñu'u tána tána jíka nu te mani veé va'a ku yuan ku nu ka yeéna tɨchí <hesitation> ñuúna ya'a jina'ana.